Külmetüskapiq ommaq väega tähtsäq as'aq, selle et mi süük lännü ju nii ruttu halvas, ku mi es saanuq naid külmä pandaq. Külmetüskapp hoit väega maailma parõmbana.